پیشوګانو په هکله غلط فهمي یو دا ده چې پیشوګانې بې پروا دي په داسې حال کې چې دوی اجتماعي او ټولنیز ژوند لري. بله دا چې پیشوګانه پیشوګانې اکثره وخت خپلې پښې په زمکه راښکاږي پیشوګانو د اوږدې مودې له پاره یواخې پریښودای شي مګر دوی هم بیا ټولنیز ژوند ته اړتیا لري.